Be lon che mangiuma al e estremament ëmpurtant ën sima a nostra nostra salüte e venta mangé ën po dë tüt, poch, ma ën po dë tüt, venta beivi poch, ma ën po dë tüt, ën bicer dë vin a fa mai mail e lon ch'al e al e pa esageré sia ënt ël mangé e avei 'na dieta ecuilibrata, as dis ën italiano e bon